Weenda ndua hiyale iseriza marafiki le ni mndwe timchimchi kusaidia kwanza waloli shavana molafo wale wavakuliao ulolisha majirani wafo vale wawa kuliao utangi navo utengeneze umbuya vanze wawe savuni ya titwei kutwe muli- mulivata kwanzia nka riwainyua kaasili kwayu wete kubaru kwa volia kwa tami mirava ngamngi ngangenu yala nayu kana ukwakoli urafiki nikto uchikele